<hesitation> ko bit kɨ ɓang nɓit ɓe gha yal ɓe gha tok ɓangɗak nkarng mwa kɨ piter ɓe gha mi mwa ko mwa yal ko mu chin kangke kɨgak ko mu chankasama, chankasama nyi ɓe mu ɗóm ko mu bad littafi mpitang mé mwa pɨn mun mé ter ɗa, wato biye mun golashi mwa nang té abincin yini ɗoɗa, mu tang ko mu pɨn kar shak ner kɨ ɗoh kɨ dɨde, ɓe mu put mu put ndɨn wokɨ ɓe gha mwen ko a tók me makwapci fana mwa go mun wok ka gak kɨ mwa mwá go mun po zwai mwa ɗóda go zwai kang mun mwa mu tok ɓang ɗak kɨ mwa, mwen ghan té toh wu yal lugha gonyi wuyala, wuyala komtak wuyala, a dɨm mɨnyi komtak wuyala a dɨm polu gonyi komtak wuyala, ko gha dɨm polu piye bar shi kén wok wun gyi kaɗang wok nyi dungdung ɓe gha mwen ko gha tok polu da mwa kɨ ɓut ko gha fot tɨné nkarng ɗa mwa yal nwok zum, ɓe kaɗang ya met lamar eh ɓe a be a ji ko a ɗar lok a tok ɓangɗak be gha ji gha tong ku tong gyérm mol gha mwa potol lok ba be ko gha da ghɨr mbi lɨmar mwa. Dang ko mun neye mun po nbɨshit ɓe mu gama ɓangɗak ɓemu be muji, ɓe mu ɗen am ko am sup, ko a sup ɓe a ɗen am Ko gha chen po ka ye nges mun fa ɗo ter ɓa a put ɓa wong ko a se gha ko gha kat kam ko ghá met pipi nbishit ye gha po ɗóm ɗi pakche mbɨshit ko pɨpi ye ghan po shitchɨn gyi ɓe mbɨshit mu ɗom karfe póbap mu ɗom mbɨshit, mu sit aji mu fara mbishit njep mwa to mpi ɗa kɨ le mun ko a po mbɨshit ɗa a ro ka pi shitchɨn ɗoda bangɨ ɓe bam a be wok zaka tong gyi har zuwa karfe gak kɨ minti tekwan po pet ɓe wuyal mwa yal gyi ɓe mu be wok kaɗang mu be wok ɓa ke ɓe pus ke chep met ɗoɗa dole nyin kɨ le ghán ɓut kwat ɓe a gyi yit'ar litkum che bise che kwat ko gha se kwat kàɗang yidon wer gyi ɓe gha yak wer gha shwe káɗang wer gyi ka ɓe gha pit tɨrng ka chet mbise che ko gha sa, gha se ɓang ɓa shang nyok a ter ka pi ter ka shang nyok lok, ɓe kɨ lok ɓa put káɗang yadang akwai bi ko lɨmar nyi mwa ɓe me met ko gha cham már lok ka bwɨn makaranta ɗang a be ji ɗe, kádang mar gyi ka ɓe gha shang a yal ɓe a met gha mat ko pili par mwa po chek ball ɓe mu ko mu dɨm chek ball mu lap ball ɓang par che ɓe gha chek ɓang par che ɓe gha lap ɓang to ɗa kɨ le ko Pus po met po met har kɨ lok posin ɓe kaɗang ye par mwa po lap ball tv gi, ɓe mu mat gyi ko mu ɗɨm mu lap koɗa, ko lok posin ɓe mu ji wok ko gha ji gha chet nbise fa, ka se, a se mbise posin, a rot ɗi ɓa sem, a rot ka ɓe gha yal ko a ɓe pɨpina <hesitation> wok kɨ sher na mwa ko mu ɗém tong gyi mu tong gyerm mwa, mu tong gyerm mwa mun tok taɗi mwa ɓi mwa dungdung mu pɨn kamkam shak ner kɨ tong wok funu mwa pɨn kamkam shak ner kɨ nbi chɨn chɨn funu mwa pɨn kamkam shak ner kɨ <hesitation> ko mu man inda mu tar mu mu lap jep funu dɨde nen pɨn mun mwa ɓe ɗa kɨ le ko ner kɨ pus met a ɗa ɓe kɨ le ko gha gha ni sem kɨ tu mun ɓe gha rang ɓe mu rang shak ɓe mu ɓwot shak shɨ kasama kwat ɓe mu be mu ji wok, ko mu ji mu sem, mu sem ɓe mu ni pi kɨ rap ɗoɗa ɓe gha ter, mpiɗáɗaká ɓe mbi chɨn chɨn pus mwa dung dung mé goche mwa ɓa da kat sher mwa ku tong ku tong gyerm mwa har zuwa pi rápráp ɗa kaɓe goche ɓe gha met wok kɨ sher fa mwa ku tong ku tong gyerm mwa, wus nyi gyi loklok nyi zaka, kaɗonyi ɓe a lap ɗyém mpi lap kɨ nasara, ko ghá lap bi po faru kɨ yil bi po put ka yil mwa ɓe kɨshɨ kɨshɨk'a Ɓa man ténɨ ey yil po met aha, kaɗang wus gyi ka ɓe ghan ghan ngo fot bɨ fot bi mwa nlatu <hesitation> bi bi mwa lekɨni mwa ɗoɗa, ɓe gha ten kom ko gha fot biɗámwa har zuwa gha gha fot ko mwa mwa fara karfe pobab ko mwa fara karfe pokun rɨp nbi nbi latu mwa fara karfe pofar, har zuwa karfe sar ɓe pakche ɓe sem dap gha ɓe gha sem ɗang sem ɗap ghan ka ɓe gha tong ko gha tong po lap ko ye li te toh gha ɗap ko nyi ɗen gha dap konyi gha ɗen ɗap ko nyi gha ɗen mbi lengleng mwa ɗoɗa a leng yit'ar ko gha po lap nkarng fa mwa rang eh eh gha lap yit'ar kwat ke bi ghan po cɨn nyi nyé kɨ cherang ghán ne ɗo mwa kɨ chen shik kɨ eh ko gha ɗom ni ɓe gha ɗen me cɨn cɨni ɗɨɗer gha ɗen me puɗi gha ɗen me mpi bi gha cɨn loklok ɗamwa ɗo kɨ le inda a a a ɗen inda a tong wok fa ɓe nyi ɗo kɨ le ko gha plan nyi li li li li li lɨjé lɨjé lɨjé lɨjé ko ghá man nte toh <hesitation> ah tar nyi be gha chin aha tar nyi be gha cɨn aha tar nyi be gha chin aha bɨɗa mwa ɓut ɓe ner kɨ par ko gha po lap biɗa mwa kafin ko sem ɗap gha kɨ par pus ɗa ɗoɗa, káɗangyadang gha kɨ nkarng lu ɓe gha mi mat fa ɓang ko leng kɨ chit eh mpipi gomes mwa man ténɨ ba yaye funu ɗeka ɓe lu gomes nyi mbɨshik kɨ lu mat ka Ko wu ɗom ɓe wu leng kɨ gak ku leng luk kɨ gomɨs nbɨshik don nti ndemwa ɗoɗa ɗang lokloknyi munpo ter ka gak pi teri, ɓe a mi mat ɓang ku leng té toh wuni me ɗo mu lap eh eh ka gak eh mu ɗom shi me kaɗang wun wok a e toh wok gyi, mbɨse fa wun kɨ ni gha bɨde mwa ɓe bi wu leng gak kɨshɨk kɨ mat ka piter ko té toh mu cherang ɗang mu se kyinpe kake ko ɗel kam funu mwa eh, muni bi loklok nyi ɗo yit'ar shalle makaranta jep mwa ko po pɨn nyoktu ɗang mu ya ɓe mu lap té toh, yit'ar ɗang ɗo mu put ko mu kat shall makaranta jep mwa eh, gha mbɨshɨk gha gomɨs be gha leng ka gha leng ɓa pakche ɓe gha put kɨné ka ɓang ɗang káɗang gha kɨ gak kɨ mat fa ku po leng kɨ ni kɨ gak ɓe kɨ le, ko wu kat kyinpe ɗé koye kɨ ɗel kam fu ɓe mun té dɨɗe gha ɗap dauye gha ɗap warng kɨ ton ɗa mun ko gha ɓɨd yit'ar mun shat ɗi ɓe addu'a funu ɗoɗa té ɗɨɗé a bɨd yit'ar mun ko mu kat ko ye ɗel ko mun ke nyi cha imɨn shitchɨn ko ye ghan po chinkɨni ɗang munyi ner ɗa mun po lalaba rayuwa har ga kɨ met kɨ mun ko kowane pus ɓe a yal ɓe a po lap kɨné parche a yal chichi nbit a gama shi adu'a a gama ɓangɗak put ko gha mwen gyerm ɗe mol gha mwa Wu be wuji posin ɓe wu tong gyerm mwa, don nti ɓe mu tong gyerm mwa ko mu tok mu mang ɓi po put mwa shak kurkuzhi mwa té toh, <hesitation> kaka kunkun che ɓe mang kurkuzhi wun ɓang eh ɗa kɨ le wun jep mwa wu sem lele ka ɗa kɨ le wun jep mwa wu tong gyerm de kaka mwa ko mwa man tɨné eh nɨ té bidon nti mwa gyia, da kɨ le ko jep mwa mwa yal ɓe mwa man tɨné ey kurkushi don mwa mang mun mwa nyi gyi, gyi ɗo nasara mwa nang né folk tales ɗo cɨn cɨni ɗang chɨni ɓɨɗa mwa ngas mwa nang té kurkuzhi, kurkuzhi wato mwa mang wun ko wu fot biye, po put mwa pak ɓe ey kwalm nyɨt ɗang mang ɓe shang kɨ nyi wun kakak ku le wun ku sem ka kɨ ɓut, par che ɓe goche lok ɓe sem mol wu che sem ɓu ɓe nyi yit gyi goche sem ɓu mi nyi ko nyi met lu kɨ nyi ɗém sem mpiɗáɗaka ɓe shang shɨk mun sosai kɨ kowane pus ɓe gha kɨ bi ka chɨn ner kɨ ni ɗa kɨ le ko gha ɓar ngo tong akuk ka because kaɗang a ɓar go tonga